isch glaub Kellner òder Wìrt hättm'r guet g'fàlle àwer die Stùnde wie deuzü kehre die g'fàlle mr nìt

Hitt ìsch gröj gewänn. Àwer es het nìt gerajt.

Tomàte, Courgette, Lauch, Grùmbeere mànchmol, Karotte

D' letscht Sendung wie ich àn de Télé gelöjt hàb isch l'Amour est dans le pré, uff dítsch heisst 's Bauer sucht Frau. Do het m'r àlles verstànde.

La maison de voisin et ses sculptures en bois

Waje s'Elsassische wìchtisch ìsch fer mich, ùn dàss es wìchtisch, dàss dìs Elsassische... einfàch... bliit

ìsch bìn nìt so difficile ìn de film ìsch kànn àlles leuje

esch kànn alli lieder horische alli musik horische awer wàs m'r nìt so gfàllt esch de Rap

d'kòmbels ebs guetes zu esse ebs guetes zu trìnke ùn gueti musique

Noochrichte ùf franceinfo. Do ìsch's wìdder ùm Frànzeeschi Politik gànga.

g'fàllst'r net im Elsàss ass esch doch so schéen bi uns

Dàs m'r àlli gsùnd bliiwe

a bìssele wandere gehn bìs àn a see oder àn a weijer mìt scheene üssìschte derte eins trìnke a bìssle ebs esse ùn gueti musique horiche

herbschte

esch hàb keh fee weije mr àlli nìt teim sìn ewer daas

Ich loss m'r s guet gehn, loss àlles e bìssel frìsch màche drùm erùm, bi ùns, vellicht e nej Auto kauffe, ùn wenn mr genüe hàn, kenne mr au denne gän, wie's nöetig hàn

wenn mr gere zàmme kòmmt ùn wenn mr ùffenànder kànn zeele wenn mr einer brücht

Ìch lèès àm liebschte Krimi. Àwer ìch schwàsier se nìt selwer dìs màcht minni Frau fer mich.

Ich trieb nìtt so viel Sport. Iwwerhaupt tuew ich wàndere oder no gehw ich gäre ùff d'Match von minne Kinder, ùff d'Hàndbolmatch

néve zàmmer ùff de lìnkse Sit leijt a kìssel ìm a scheene elsassische Stòff

Àm liebschte, woàrm, ùn sùnnisch.

àn de winàchte fir'isch gebùrtsdaa minner gebùrtsdaa mìt minnere famili

Ìch kànn d'Wìtz einfàch nìt bhàlte.

ìsch schwòsier à scheenes Hòtel ùn leuje wàs ùm Plàtz biel zu màche esch ebs Konzerter g'hebt zu hòriche ebs à bìssel wàndere ùm wandere kànn

es gedenkem'r nìt dàss i a schleschtes Büech gelässe hàb

D'wittscht Reis, wie ìch gemàcht hàb ìsch gewänn ùnseri Hochzittsreise ìn Egypte. Noh sìì m'r ìm Fléjer ùf Luxor ùn sìì m'r de... de Nil rùnter mìt'm, mìt'm, ùf eme Schìff. E Wùch làng ùf eme Schìff ùn hàn d'verschiedene Tempel gelüejt. Dànn sìì m'r euh... vier Dàà ùf Hurghada, ùn hàn dert e schweri Wàhl ghet àls zwìsche Piscine odder s'Meer. Ùn noh sìì m'r noch zwei Dàà ùf de Caire ùn hàn dert Pyramide ùn Musée geluejt.

ìm gròssgànze bìn ìsch schòn nòr ìn d'Schuel waije mr hàne die gànze Kòmbels ìn de Schuel g'hett àwer euh b'stìmmtes Johr hàb'isch à Schülmàmsel g'hett die hàb isch nìt kenne liete ùn dò bìn isch gàr nìt gere nem

ìsch hàb mi mòl verpflànzt wies hòtel b'stellt hàb den ìsch hà gemeint ìsch müss deuzisch euro bezàhle fer d'wòch à s'esch àwer gewänn deuzisch euro fer de daa

isch Kòch àm liebschte a Couscous mit gànz à rüffe Gemiess ùn Gries ùn nò Poulet ùn Boulettes ùn Merguez euh voilà des haw'isch gern ùn màch'isch gern

e mordernes Hüss mìt ere scheene Üssicht, mìt ere Piscine, mìt àllem Komfort. Ùn dìss scheenschte wär, wenn sich noch von allein àlles ìn dem Hüss ùffrühme ùn pùtze tät.

esch hàb schòn zìmlich wànderung gemàcht àwer jetz eini wiem'r inkòmmt esch euh gewänn ìn ìn Österreich in Fiss ìm Tirol sìn m'r mìt'm mìt'm Téléphérique owe nüss mìt de Gùndel nìtt ùn se hàn scheen àm hàng kenne eràb wàndere e gànz lichti àwer mìt e süper üssicht wànderung

de letscht film wie ìsch g'sähn hàb esch a film gewänn mìt'm didier bourdon ùnd elsa sylberstein wie die hàn euh eltere euh à mànn ùn à frau nìt g'schpielt wie ìn zükùnft gereist sìn vòn de fòfzischerjohre bìs ìn zwaihùnd euh zwaideuzig fìnef ùn zwànzig à frànzeescher film

dàss i e einfàches läwe hàb dàss mr mìt minnere frau ùn mìt minne kìnder guet läwe kenne dàss minni kìnder ihre waij g'fùnde hàn oder ìch hoff's à mol

isch bìn ìn drei verainer isch bìn ìm a musqiue verain do bìn isch sògar noch präsident no bìn esch nor ìm à àndere musique verain wie wo mr elsassischi musique schpiele un'o bìn noch ìm kerische chor

des esch schòn làng hèere àwer des (àss'i) stìmmt a elsàsser Téàter gewenn

(...) Müsiklehrer, dìs datt m'r au gfàlle.

mer gehn mìtnànder ins Kines oder deun mìtnànder asse gehn oder vorzähle einfàch

àls letschtes euh une bataille après l'autre gsahn

sii esch kànn nìt sage wàs ich als s'letschte als s'schlìmmschte Lied g'heert hàb àss wann esch ebs schlìmm heer devi einfàch àbschàlte oder geh fort

Bìn mìt euh... Ìmme, Hìener ùn e Hùnd ùfgewàchse.

Ìmme, zwäi Ìmmestöeck, e Hund, zwei Katze un zwei Hüehner

gueti Wìtz zu verzähle ùn noch Schlemmeri Witz pàlde im Gedachtnis pàlde

Ìch bìn ìm e Imkerverein un äu ìm e Chor.